Eey, manaaji ina poti haɗeede gollireede sana ɗum manaaji moƴƴaani e weeyo. Kañum ɗum yaawataa wontude leydi. Ine boni e weeyo no feewi. Manaaji foti ko haɗeede ni gollireede.